Ebenya nshiyi otukpokyi, nfikpo kakyashi, ikpo kakyashi oya yo towu oyo towu, oshifu koda oya yo towu oyo towu oya yakwo ni bifu ni ya yi ya, inyi ni banu nye oya yi ya odo pyikpo kakyeshi ka kole oma odo waka nasara, ogbinyi yanu lo, oya hola kin, kikyikyo wu oya yi sa oya hola komepa, odo yaso-odo ya yinu ko sola kikpo kakyashi kpo obobo oma. Osola kikyikyo oyifu oya yi na oyina okyi kyanu hola oshinyo hola ofonwo sho, oyikpo ka owu oyikpo kakyashi sho, osa otobobo oko dase kole aha okuma wikpo kakyashi kaha kole, oya gbinyi, oya gbakyo banu, oya yi ya oya yo towu sere, oyi hola, owu shokwunu oye okunu komepa, oyisa, oyi kyanu na, oyinyo hola, oyonwa sho, owu, osola oyobobo yyi ta, ogbebe odase ha, ogbebe yi ta, ogbebe odase ha, ogbebe yo ma an ha shan yifu emye ma ba ngmase ebe ma pin ase ba ka ba showu ya yo kebe yanu kebe yanu yo, ikpo kakyashi aba ho osola kobobo ona okuma sya sola ko nye, oyo towu, olikyini ho kwaduru tanu. Oyo-o-maggi sho, oyonwa sho, oyi ikpako yi lu, osho owu oyano wa yi sho, oyo ope, owu ya ze no yope tanu yanu maa, osola, oyo-ikpokakyashi na wene kaha, awada kaha, awobo ka na bagye kpawa ba sola, ikpo kakyashi oni ya ze rugu rugu neneshi ammaha ayi kene kikyeni agishi ko sola kikpo kakyashi yo-iyo kobobo oho nye mani omo osola obi ya ha, ebe man ra, ebe man loshu, nye sobo kini aha gege sham yiyi kwo shan gyinde ni awene ka ba sola kikpokakyashi ko-kikyini daha shan ha yo ni oma amma odo sola kikpo kakyashi kikyini, ikyini ya kwo neneshi, oya ho oya kwo-oya fo ma byabo ma, ya ha, okuma shoshi ko ha ma byoji ne! Awo ma oho na ogye mo eh ohikpo kakyashi pin yoma amma ayi kaha keno kikyeni ohola fa, okpo fa pyashui emye ya ngmu ozo nye woza ko ya papa na yiso ikpo kakyashi kuma ya yimu osola myo, ola nu na yanu myo, oya ra giyiwa ya gikpiye hin nenshi awo ma oha ma ogye mo eh ohikpo kakyashi pin yoma amma ayi kene kikyeni ayaha shahoshu oyikpo kakyashi sola oma awa-oza-ozarore kahe ka alago nananoho gye ni, aba yogwu mo ama. Ama mani ananoho gyo okuma woyi ka alago odo gishi ko yama lo, oya gishi ko yojije kalo aha yi ka keno kikyeni ozani iyaye ba faha ni ama ba gishi yo, ayiso amo indomie indomie indomie kuma ya shemye mbo, owo starch, oha kebebeni oya kwey kebebeni sola kama, inyi kyini ho hola, yano ho sho, yikyini ho sho, yikpako ho sho, yikpako ho sho, yonwa sho awase ni ba ronwa-byaha ni ba ronwa lo mani nyya shonwa obobo hin lo owuze kpitiri neneshi donye, oya ma yoshe tanu kya kya kyakyakya, ama hagye neneshi yano kwo, ga riyi komadidi ho wa yo she sheshe sheshe shoture, yama shobobo gaga hagye oda, ohopalo, adole woho wa? Ozarore ho hagye oma oga gwanu omo wo ozarore ka ka alago omo onya hin oha omo woza lonye, ogwinyo sho oga yo-o-ebe na ba bagye kese ni eh! Onya hin oni, nmashishe gishi ko yozarore byonya ni ifu kese man kwa? Ogyoa-oyoza ho shoshi ovo, kwo yigye ese nango ha ba bagye ni, kwananoho ba kela kelo hin, sanu ma ngmakanu se amma odo ya yoza neshi lo, eh onyan ni gishi ko yo-yozarore nbo ohozarore, ozaroe ma ya lonye imbo ozarore lonye yo ovo habo oye, ohabo epa, oya yabo him ngma.